Pues are' wusa'q nkán wa jun playera a veces nk'an jun tipo playera are', are' ruk' cuello a veces chemo calidad qkay'xik, calidad rka'yxin jun rs'aq a veces rex, jun negro, q'eq va, i are' wa' jun nk'an porque ken yo'k porque nk'an vestir ruk' wua' kum playera wa', a ver wa' keb'qtaqij pju tinmit chik naa wre' k'aa keb'entaqij san francisco a ver wachi' ki' taqxul wi', p como nk'an utilizar sicha' ken loq' tambien ruk' pooq ku' cada jun, jun <noise> kewa', sicha' are' wa' k'an, a veces nk'anwa', jun taq playera kewa' ken yok pues porque are kewa' ken b'an vestir winb' kuk'wun jun wu kuken wa, a ces sichi' ke'n kayij ruk' cuello, ken kajok nk'ej wnaq kewa' xuq ke chikchi' kenb'an